آ، واریاہ جاناوار چھِ گاڈٕ رٹنہٕ خٲطرٕ غوطہ لگاوان، یِمَن منٛز گینیٹس، پیلیکنز، کنگ فشر، کارمورنٹس، پینگوئن تہٕ ڈائیونگ بطخ شٲمِل چھِ۔